खाद्य से जुड़े अलर्जी का नाम बा मुँह में खुजली, पियटी, अग्जिमा, सूजन और कभी-कभी नाक बहना और अस्थमा होला, ई सब अइसन अलर्जी हवे जौन सिर्फ कुछ प्रकार के खाद्य से होला।